Egaq köögiriistu om iks väega erinevit. Aga ma kasuta kõgõ rohkõmb säänest puust pannilapjut. Tuuga saa väega erinevit asju tetäq. Agaq suppi tulõ nõsta iks kulbiga, et muuga väega ei saaq.